Piggiâ i apponti a l'é unna cösa che ognidun o â fa comme, comme ghe vëgne ben. Mi presempio scrivo, scrivo quello che me pâ importante de quello che sento dî; donca fasso unna seleçion za tanto che scrivo, ecco.